يعني عن نفسي أفضل الأطعمة الحلوة. ليش؟ لأن، <hesitation> بترفع معدل السكر أسرع، و أنا بطبعي، أحب الحلى، وزي كده يعني، بحب السكريات بصراحة البسبوسة، وكنافة بالقشطة وزي كده ف أحبهم والله.